Aminy ñy sakafo mamy noho ñy sakafo matsiro :-ñy sakafo matsiro ñ'ahy ñy teako, ñ'antony :laha zaho ro mijabo sakafo matsiro manahaky vary amim-pia na vary amin-kena, vintsy soa aho laha bakeo, ampy soa ñy vavoniko tsy marary asiako rano mafana ;fa laha zaho ro mino dité miaraky aminy ñy mokary na ñy bokoboko, tsy vintsy soa aho farany mañehitsy ñ'aiko e,marary ñy vavo<…>niko.